tsy mômba ary tsy mômba aty, amign'ny maha olombelogna malôha sarotra e, tsy maintsy raha raiky fôgna tafitsindrignao hely ka raha misy raha aroa isafidinagna edy ake, fô ôlo ndraiky afaka mivôlagna hoa za tsy mômba ary tsy mômba aty fô agnelagnelagny na agnivo na hoe neutre fôgna, fa amina manokagna alôha sarotra ny aneutre olo araiky fa tsy misy andiagnan'ny saigninazy hely fôgna anindriagn'ny fônignazy hely fôgna raha roa